हमरे भातसँघे दार, तेना, थेचाके प्रयोग करती। तेनाके रूपमे हमरे बहुत सागसब्जी खैती। यहाँ मै बहुत तेना भरिन नाउ बतैना प्रयास करत हुँ। जैसेकिः पालङ्ग, भाजिक साग, लाहिक साग, मेथिक साग, कुल्फाक साग, कदुवाक फुन्ची, धनियाँक पत्ता, अकसक साग, फुलगोभी, बन्दगोभी, ब्रोकाउली, करेला, टिमाटर, भाँटा, भिन्डी, घिउहा तुरै, अररा तुरै, लौका, भसिँड, इसकुस, खिरा, परोर, कुन्द्रु, कुमडा, आलु, मुडा, गाजर, तरूल, घुइया, पेज, लासुनके पत्ता, मटरा, सेमी, बोँडा, चाना, सोयाबिन, भटमास, राजमा, सिमला मिर्चा, हरियर मिर्चा, कटहर, फुला, पटपुरा, कुचियक साग, कुइलारक साग, पिडरा, दाखी, कठचिउ, तालस, ढेंगरजुवा, केबा, मर्चैड, कठ्ठा आदि।